ज़्यादा तर ता मैं पसंद करलु म्यूजिक या संगीत जन क्लासिकल म्यूजिक वेगि या फिर हामुरु आजकल रोमांटिक म्यूजिक वेगिन सू मेरु फवौरीते छिन तो सफर करते समय मेते भोत ज़्यादा पसंद ची।